أكيد الأسوأ في حفل زفافك لأن انت في جنازتك مش هتبقي شايف حاجه ولا حاسس بحاجه انما لو محدش جالك في فرحك اكيد طبعا هتبقي صدمه كبيره ومش هتقدر تتخطاها يعني انما انت في جنازتك خلاص، الحياة خلصت فأنت مش فارق معاك ومش شايف حد فخلاص يعني.